الغريب إن هذا الشبح رغم إنه من عالم الأرواح إلا إنه ما يحب الظلام، كان دايمًا يدور على ظوء عشان ينام بسلام، في يوم من الأيام لجي شمعة سحرية ما تنطفي مهما صار، بفضلها جدر يتغلب على خوفه وصار يساعد الأطفال اللي تخاف مثل حالته.